<audio distortion> [aleoko] mianatsy mitendry piano tozay hitendry gitara satria maharary gny tagnako aloha amy gny mitazo cordes amy gitara igny. Gny piano tsy misy anizay fa mipitsapitsa. Da aleoleoko kokoa igny.